तो आदमी बोरियत तब होएल। जब ओ हर एक ही काम ला कर कर असकटा जाएल। तब आदमी बोर हो जाएल ओहि ला बोरियत कथे। अगर काम करत करत आदमी हर असकटाये तो। थोड़ा कन घूम ले चाय साय पी ले नही तो। हल्का मार ले मूड़ हर फ्रेस हो जाहि हमन तो देहाती। ही हमन तो सुबह से लेकर सांझ तक। एकहि काम ला करथी अउ ओला निपटा देथी निपोर।